E fomba fikora- fikarakarany hoditry maigny da hosorana <hesitation> menaky fa ohatra hoe e menakysara ampesay moa zany matetiky da creme na menaky ihosy indraindray fa rehefa vahositry menaky zany gn'hoditry maigny da sy sara loatry mandeha ame masoandro satria mety hanimba gne <hesitation> gn'hoditry na manimba gne daro avao koa refa azon'ny masoandro..